Salat tayyorlash juda oson va bu jarayon ko'p vaqt talab qilmaydi. Buning uchun sizga zaytun moyi, sirka yoki limon sharbati va tuz kabi ingredientlar kerak bo‘ladi.